Wor france wor cholle amine wor inama dansaa amof won ak inama dadi dugaa dadi akum bisanitii gola sun ak ada ishia ak inama durani dadi dib ebe dabt dadi ta amtan hareti gadbat tan lakisi hareti dutii sagalene wolin getii ishin ta nyat.